Bandaríkjaforseti segir að stjórnvöldum í Sádi Arabíu verði refsað grimmilega hafi þau látið myrða blaðamanninn fjölmiðlar í Tyrklandi segja að morðið hafi náðst á upptöku á

heilbrigðisráðherra segist vona að nýr spítali verði til þess að Landspítalinn verði aðlaðandi vinnustaður fyrir heilbrigðisstarfsfólk fyrsta skóflustungan að sjúkrahúsinu var tekin í dag nokkrar

hafa borist Persónuvernd vegna vefsíðu þar sem fólk getur flett upp tekjum allra landsmanna forstjóri stofnunarinnar segir að skoða þurfi hvort þessi birting sé lögleg formaður Vinstri grænna segir að þátttaka í ríkisstjórn skerði ekki málfrelsi fólks hópur félaga í flokknum hyggst mótmæla æfingu fjögur hundruð

í Þjórsárdal um næstu helgi það er mikilvægt að vera stoltur af pólskum uppruna sínum segir skólastjóri

pólska skólans sem fagnar tíu ára afmæli í dag forseti Bandaríkjanna segir að stjórnvöldum í Sádi Arabíu verði refsað grimmilega hafi þau látið myrða blaðamanninn fjölmörg fyrirtæki hafa hætt við þátttöku á fjármálaráðstefnu í Sádi Arabíu síðar í mánuðinum fór á ræðisskrifstofu Sádi Arabíu í Istanbúl annan október til að sækja gögn svo hann gæti kvænst tyrkneskri unnustu sinni hún beið fyrir utan klukkustundum saman og sá hann aldrei koma

út tyrkneskir fjölmiðlar segja að hafi verið með sem hafi tekið allt upp sem fram fór og sent það í símann hans þær upptökur sanni að hann hafi verið myrtur inni á

tyrknesk stjórnvöld viti að hafi verið myrtur einfaldlega af því að þau hleri erlend sendiráð en geti ekki viðurkennt það

er farið að draga dilk á eftir sér antonio

framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna krefst þess að sannleikurinn verði leiddur í ljós tuttugu og tvö öldungadeildarþingmenn í Bandaríkjunum úr báðum flokkum krefjast þess að ríkisstjórn Trumps Trump sagði í viðtali við c b s í gær að það gæti vel verið að stjórnvöld í Sádi Arabíu ættu sök á hvarfi og dauða

fyrir það hann telur að sannleikurinn muni koma í ljós flestir vestrænir fjölmiðlar sem höfðu skuldbundið sig til þess að taka þátt í stórri fjármálaráðstefnu í Sádi Arabíu síðar í mánuðinum hafa nú aflýst þátttöku sinni þá hafa nokkur vestræn fyrirtæki og fjárfestar hætt við að taka þátt fyrsta skóflustungan að stærstu byggingu nýs Landspítala við Hringbraut var tekin í dag heilbrigðisráðherra segir þetta sýna að forgangsraðað verði í þágu heilbrigðisþjónustu það var breið fylking embættismanna og stjórnmálamanna sem tók fyrstu skóflustungurnar að meðferðarkjarna nýs Landspítala í dag verkefnið hefur verið lengi í pípunum og minnst fimm heilbrigðisráðherrar hafa komið að því frá því að ákvörðun var tekin um

um að nýtt þjóðarsjúkrahús yrði reist við Hringbraut nýbyggingarnar verða fimm sjúkrahótel sem þegar er risið rannsóknarhús bílastæða tækni og skrifstofuhús og meðferðarkjarninn auk viðbyggingar við

meðferðarkjarninn sem er hið eiginlega sjúkrahús er stærsta byggingin í nýjum

húsið verður sex hæðir auk kjallara og tengist öðrum byggingum spítalans með undirgöngum og bestar af þeim kostum sem voru skoðaðir aðgengi sjúklinga sé gott og verði enn betra með samgöngumiðstöð sem gert sé ráð fyrir að verði í túnfæti sjúkrahússins þetta er búið að vera mjög löng vegferð óþarflega löng en það má þá segja líka að við höfum vandað til og nú er þetta komið á þann stað að það er búið að fullnaðarhanna flóknustu byggingu sem hefur trúlega verið hönnuð á Íslandi og það er farið að byggja

tekin þessi fyrsta skóflustunga í dag ég held að þetta sé bara einstakur gleðidagur við stefnum að því að þessum áfanga verði lokið á næstu fimm til sex árum þarna erum við í fyrsta skiptið að segja með mjög skýrum hætti að við ætlum að forgangsraða fjármagni og kröftum opinberra aðila til þess að þetta verði að veruleika hún segist

vona að nýr og betri spítali verði til þess að Landspítalinn verði aðlaðandi vinnustaður fyrir heilbrigðisstarfsfólk að Landspítali Háskólasjúkrahús verði svo spennandi vinnustaður að hann standist samanburð við það besta sem gerist í heilbrigðisþjónustu ein af mörgum leiðum til þess að laða að ungt fólk til þess að sinna heilbrigðisþjónustu en

þurfa eitthvað meira til en bara umgjörðina að sjálfsögðu og þetta er auðvitað viðvarandi og stórt verkefni og það er rétt eins og með hjúkrunarheimilin það dugar ekki að bara að byggja hús það þarf auðvitað líka innviði og samstillt átak og það er á dagskrá hjá mér á hverjum degi eins og nokkur önnur verkefni forstjóri Persónuverndar segir að stofnuninni hafi borist níu erindi vegna vefs sem býður fólki að fletta upp tekjum hvers sem er gegn gjaldi fólk á förnum vegi sem fréttastofa ræddi við í dag hafði efasemdir um slíka þjónustu vefsíðan tekjur punktur is var opnuð í gær ef keyptur er aðgangur er hægt að fletta þar upp úr skattskrá síðasta árs ríkisskattstjóri segir að heimilt sé að gefa upplýsingarnar út en verið sé að

brýtur þetta í bága við persónuverndarlögin nýju það er eitt af því sem þarf að skoðast

virðist hafa farið inn í tekjuskattslögin árið nítján hundruð áttatíu og fjögur það er nokkuð ljóst að það voru allt aðrar aðstæður uppi þegar sú löggjöf var sett þá var internetið ekki komið

henni mótmæla því að ríkisskattstjóri skuli ekki gera þessar upplýsingar aðgengilegri almenningi helga segir að Persónuvernd hafi fengið nokkuð sterk viðbrögð við vefnum á rúmum sólarhring hafa borist níu erindi henni tengd þar af ein formleg kvörtun en hvað finnst fólki á förnum vegi

of mikið persónulegt ekki gaman að hver sem er geti fundið

meðal erinda sem hafa borist persónuvernd eru fyrirspurnir um hvort þjónustan standist persónuverndarlög nokkrir hafa óskað eftir því að síðunni verði lokað eins fljótt og auðið er mörgum finnst mjög svo að sér vegið og telja brotið á friðhelgi síns einkalífs það er ljóst að Persónuvernd getur haft skoðun á því hvort að lög samrýmast það er ljóst að þetta er mál af þeirri stærðargráðu

Alþingi Íslendinga félagar í Vinstri grænum ætla að gera sér ferð í Þjórsárdal um næstu helgi til að mótmæla varnaræfingu Atlantshafsbandalagsins forsætisráðherra neitar því að mótmælin séu henni óþægileg þátttaka í ríkisstjórn skerði ekki tjáningarfrelsi fólks

er það algerlega ólíðandi að ekki sé almennilega staðið að málum þegar kemur að keðjuábyrgð félagslegum undirboðum málefnum starfsmannaleiga og fleira sömuleiðis var rætt um kjarasamninga fram undan og lögð áhersla á að þar geri stjórnvöld hvað þau geta til að greiða fyrir samningum þá var samþykkt ályktun þar sem hvatt er til þess að hætt verði við

um næstu helgi sem fer meðal annars fram í Þjórsárdal það liggur auðvitað fyrir að okkar afstaða til veru okkar í Atlantshafsbandalaginu er óbreytt við hins vegar föllumst á það í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar að fylkja okkur á bak við þjóðaröryggisstefnuna og þar er grundvallaratriðum við náttúrulega erum að fá fregnir af því að

merkar fornminjar eru að koma í ljós í Þjórsárdal síst viljum við að einhverjir hermenn

vaði þarna yfir og raski þeim og ég yrði ekki hissa þó allnokkrir úr þessum hópi myndu leggja leið sína um næstu helgi

í Þjórsárdal áttu von á mótmælum þar gegn já ég verð nú verð nú undrandi ef þessu verður tekið þegjandi verður það ekkert óþægilegt fyrir þig sem forsætisráðherra ef þínir flokksfélagar fara inn í Þjórsárdal og mótmæla

nei við erum auðvitað þannig hreyfing að við leggjum áherslu á það að það að taka þátt í ríkisstjórn skerðir ekki málfrelsi nokkurs manns þannig er það en hins vegar

eins og ég segi þá erum við áfram hér eftir sem hingað til fullkomlega trú því sem við höfum skrifað upp á í stjórnarsáttmála

ráðast þarf í stórsókn í menntamálum og hlúa betur að ungu fólki segir formaður Samfylkingarinnar rætt var um lausnir á húsnæðisvandanum á flokksstjórnarfundi í dag meginumræða flokksstjórnarfundar Samfylkingarinnar á Hótel Reykjavík Natura

í dag var um stjórnarskrána og húsnæðisvandann formaður flokksins fjallaði í ræðu sinni um helstu áskoranir og lausnir jafnaðarmanna á þeim hvernig við getum hér innanlands

líka í alþjóðlegri samvinnu tekist á við þessar stærstu ógnir mannkyns sem eru ójöfnuður ófriður og loftslagsógnin hvernig á að takast á við þetta ja til skemmri tíma

þurfum við náttúrulega að ráðast í grundvallarbreytingar á samfélaginu á kerfunum okkar til þess að tryggja öllum jöfn skilyrði til lengri tíma þurfum við að grípa til miklu róttækari aðgerða við þurfum að efla menntun nýsköpun og fjárfesta í hugmyndaauðgi en við þurfum líka að skoða hvernig samneyslan verður byggð upp

að tryggja að ávinningur af þessum tæknibreytingum lendi ekki hjá fámennum hópi ef við hugum ekki að þessum breytingum sem eru að koma þá mun ójöfnuður aukast og það viljum við ekki sjá það fyrsta sem við þurfum að gera

er að ráðast í algjöra stórsókn í menntamálum þá sem nú er boðuð af ríkisstjórninni þar sem er verið að láta aðeins meira í þennan hlut og pínulítið

hinn heldur að endurhugsa þetta og gera þetta að stóru fjárfestingunni ungt fólk í dag hefur setið algerlega eftir þegar kemur að eftirhrunsárunum það er engin eignamyndun þau eru á óöruggum og slæmum leigumarkaði þetta er fólkið sem mun bera uppi samfélagið næstu áratugina og

í því hundruð þúsunda tóku þátt í fjöldagöngum í Berlín og í París og víðar í Frakklandi í dag í Berlín mættu hundrað og fimmtíu þúsund manns í göngu til þess að mótmæla vaxandi kynþátta og útlendingahatri í landinu skipuleggjendur segja ástandið orðið slíkt að nú sé kynþáttahatur á góðri leið með að verða félagslega viðurkennd skoðun þúsundir manna tóku þátt í kröfugöngum í fjölmörgum borgum í Frakklandi þar sem þess var krafist að stjórnvöld brygðust tafarlaust við þeim mikla

vanda sem dregin var upp mynd

af í loftslagsskýrslu Sameinuðu þjóðanna í byrjun vikunnar nemendur og kennarar við pólska skólann í Reykjavík fögnuðu í dag tíu ára afmæli skólans miklu skiptir að þekkja rætur sínar og vera stoltur af því að vera Pólverji segir skólastjórinn hátíðarhöldin hófust með þjóðsöng Póllands og svo við erum að læra um tungumál okkar og

við erum

taka alla krakkana saman og sýna þeim hvað finnst þér skemmtilegast í pólska skólanum mér finnst allt skemmtileg en

fannst fyrir ofan Seyðisfjörð fyrir fjórtán árum var líklega ekki grafin þar heldur varð úti samkvæmt nýrri rannsókn fjallkonan eins og hún er kölluð var með rúmlega fimm hundruð perlur og lögun

gefur vísbendingu um

uppruna þótt frekari sannanir skorti Rannveig Þórhallsdóttir lauk nýverið mastersritgerð í

fornleifafræði þar sem hún tekur saman rannsóknir á beinum fjallkonunnar og gripum bæði og fjölda

fannst í skúta á

milli Seyðisfjarðar og Héraðs árið tvö þúsund og fjögur hún var sem sagt tuttugu til þrjátíu ára þegar hún dó hún nærðist fyrstu sex ár ævinnar á land og sjávarfangi hún til þess að geta svarað þeirri spurningu hvort að hún hafi verið af mongólskum uppruna þyrfti maður að hafa heilar tennur með rótarkerfi og kjálka líka en það var ekki til staðar í þessu tilfelli þannig að þetta eru

rauninni bara getgátur á þessu stigi málsins en ákveðnar vísbendingar reyndar bera þrjátíu til þrjátíu og sex prósent Dana og Svía þetta einkenni í tönnum mjaðmabein fjallkonunnar fannst ekki og kyn hefur raunar aldrei verið staðfest perlurnar sem fundust fimm hundruð tuttugu og sex talsins hafa gefið ímyndunaraflinu lausan tauminn og jafnvel talað um að þetta hafi verið

þess og fann engin merki um greftrun það var á tímabili sem ég velti því fyrir mér hvort að hún gæti hafa verið grafin í

sem er helst tengt við sama í Noregi en ég gat ekki fundið neinar sannanir á því þar sem voru engar fórnir

er algjörlega einstakur og einsdæmi á Íslandi Rannveig fékk Íslenska erfðagreiningu í lið með

sér til að reyna að finna uppruna fjallkonunnar með erfðaefni úr

til að það skilaði niðurstöðu en Rannveig vonar að það takist síðar því að það er vitað að hún var ekki fædd á Íslandi þannig að það væri mjög áhugavert að komast að því hvaðan hún kom kannski verður það verkefni framtíðarinnar að greina með fjölmenni var í Laugardalshöllinni í dag þar sem sýningin Íslenskur landbúnaður fór fram á sama tíma iðaði Norræna húsið af lífi á

úti í mýri börn og fjölskyldur þeirra fengu sannarlega eitthvað fyrir sinn snúð á

í dag hátíðin hófst á fimmtudag og henni lýkur á morgun í dag var gestum boðið að taka þátt í vinnustofum meðal annars þar sem börnum var boðið að taka þátt í alvöru sýningu og sjá sitt eigið verk uppi á vegg þá var boðið upp á fyrirlestra um ýmis mál tengd bókmenntum og sitthvað fleira í Laugardalshöllinni í Reykjavík stendur nú yfir stórsýningin Íslenskur landbúnaður Ólafur m Jóhannesson framkvæmdastjóri sýningarinnar segir að þetta sé stærsta sýning sinnar tegundar sem haldin hefur verið í höllinni fjölmörg fyrirtæki kynntu vörur og þjónustu sína í dag auk þess sem gestum gafst kostur á að virða fyrir sér

stærðarinnar landbúnaðarvélar bragða mat úr sveitum landsins og hlýða á fyrirlestra um ýmis mál sem brenna á bændum og í dag er alþjóðlegi

en í tilefni hans var dagskammti af raftækjum sem landsmenn henda stillt upp til sýnis á endurvinnslustöðvum Sorpu talið er að um fimmtíu milljón tonn af raftækjaúrgangi falli til á heimsvísu á þessu ári en aðeins um fimmtungur hans er endurunninn það þýðir að fjörutíu milljón tonn eru annaðhvort urðuð brennd eða meðhöndluð á óásættanlegan hátt raftæki sem er hent innihalda verðmæti á borð við gull og silfur auk þess sem ýmis hættuleg efni eru í þeim og því best að fara að öllu með gát ef fólk telur ekki þörf á gamla

fílarnir í dýragarðinum í í Bandaríkjunum fögnuðu

sem þeir traðka á og gæða sér á eru allt að fjögur hundruð kíló litlu

fannst raunar svo gaman að þeir enduðu á því að nánast velta sér upp úr

Siglufjarðar er kominn heim reist hefur verið stytta af Gústa

á Ráðhústorginu þar sem hann predikaði yfir Siglfirðingum í áratugi Ágúst Gíslason eða Gústi

guðsmaður fæddist í Dýrafirði átján hundruð níutíu og sjö en flutti ungur til Siglufjarðar hann lýsti stærstu þáttaskilum lífs síns þannig að hafa samið við Guð um að gera út bát

og gefa aflaverðmætið til kristniboðs og góðra málefna um hver mánaðamót fór Gústi í

studdi hann mikið víða um heim sjálfur bjó hann í bragga og lifði sparlega

og fátækra barna

áhugamannafélag um minningu Gústa hefur lengi viljað gera minnisvarða listakonan Ragnhildur Stefánsdóttir hefur unnið að styttu sem var steypt í brons í Þýskalandi

reisa styttuna hér á Ráðhústorginu á Siglufirði þar sem Gústi boðaði guðs orð í ein fjörutíu ár las mönnum hér pistilinn ef svo má að orði komast en hann gerði meira hann gaf fólki trúarrit sem voru handskrifuð af honum sjálfum á sjálfum á litlum miðum nokkur eru varðveitt á Síldarminjasafninu sem og listaverk af Gústa eftir Aðalheiði Eysteinsdóttur og báturinn hans Sigurvin björgunarbátur Siglfirðinga ber sama nafn Gústi var og er í miklum metum hjá bæjarbúum og muna margir eftir honum hann var frekar undarlegur að manni fannst sem barni en hræddur við hann eða neitt og ég sótti allavega í að fara til hans og fá þessa miða stemmingin hlusta á hann lesa upp úr Biblíunni og lyktin af miðunum svona sambland af fúkkalykt og

gömlum fiski var þetta góður karl hann var yndislegur barngóður og mátti bara ekkert aumt sjá og þá að veðri á morgun verður suðlæg átt þrír til tíu metrar á sekúndu og skúrir um landið sunnan og vestanvert annars víða bjart hiti tveggja til sjö stig yfir daginn Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson segir frá íþróttum hér að loknum fréttum við skulum sjá það sem ber hæst hjá

honum við heyrum í nokkrum landsliðsmönnum Íslands í fótbolta sem

búa sig nú undir leik við Sviss í Þjóðadeildinni á mánudag við sjáum mörkin úr leik Belgíu og Sviss í

tveir leikir voru á dagskrá í úrvalsdeild karla í handbolta í dag og Aron Pálmarsson var í eldlínunni með Barcelona í meistaradeildinni þetta og fleira í íþróttafréttum hér strax að loknum fréttum segir að stjórnvöldum í Sádi Arabíu verði refsað grimmilega hafi þau látið myrða blaðamanninn heilbrigðisráðherra segist vona að nýr spítali verði til þess að Landspítalinn verði aðlaðandi vinnustaður fyrir heilbrigðisstarfsfólk fyrsta skóflustungan að sjúkrahúsinu var tekin í dag nokkrar kvartanir hafa borist Persónuvernd vegna vefsíðu þar sem fólk getur flett upp tekjum allra landsmanna forstjóri stofnunarinnar segir að skoða þurfi hvort þessi birting sé lögleg formaður Vinstri grænna segir að þátttaka í ríkisstjórn skerði ekki málfrelsi fólks hópur félaga í flokknum hyggst mótmæla æfingu fjögur hundruð landgönguliða í Þjórsárdal um næstu helgi það er mikilvægt að vera stoltur af pólskum uppruna sínum segir skólastjóri pólska skólans sem fagnar tíu ára afmæli í dag er þessu lokið hjá okkur og komið að íþróttum og veðri tíufréttir verða á sínum stað í útvarpinu í og alltaf má finna nýjar fréttir á rúv punktur is en við segjum þetta gott að sinni veriði sæl